Tsy niteniteny ianao androany, fa nahoana? Fa angaha nisy fahoriana nianjady taminao sa nisy olana mba lazao aminahy anie le izy eh, fa mahalina be anahy fa izy, ary koa sody mba zavatra tokony afaka ifampizarana ihany.